بمشي يوميا تقريبا من ألفين و سبعوميه خطوه ل تلاتلاف خطوه <noise> يعني تقريبا في الاسبوع بيتراوح من عشرين الف خطوه ل خمسه و عشرين الف خطوه ما بين و هكذا يعني.